Ah! to leɗɗe kam limtetee, woodi leɗɗe juur <hesitation> limteteeɗe. En ngoodi bana kojoli, narehi, banohi, caski, nimmahi, ɓokki, kojoli, nelɓi, kaareehi, dunndehi, e luttuɗe leɗɗe ɗuuɗɗe, laatiiɗe ɗe anndaama nder finaa-tawaa meeɗen.